أول إشي لازم أتعرف على قوة الكائنات هذي ونقاط ضعفها، ممكن أستخدم تقنيات متقدمة مثل التكنولوجيا اللي إجدر أحصل عليها من مختبرات سرية أو حتى من أسلحة فضائية، <hesitation> بعدها ببدأ بتشكيل فريق من الأبطال اللي شاركوني نفس الهدف عشان نتعاون ونستغل مهارات كل واحد فينا.